ʻulaʻula, melemele. poni polū, uliuli, ʻeleʻele. ʻākala, ʻalani, keʻokeʻo. ʻāhinahina, ʻōmaʻomaʻo, makuʻe aia nā waihoʻoluʻu uli <hesitation> ikaika a āhiehie. ʻulaʻula ikaika, ʻulaʻula āhiehie, he ʻano ʻākala. a pēlā wale aku.